أزاي أن احنا نلف هدية بنجيب الهدية الأساسية تكون محطوطة مثلا في بوكس أو في شنطة أو اي حاجة نختار ورق شيك ولونه حلو ومناسب للمناسبة اللي احنا رايحين نودي فيها الهدية نبدا أن احنا نطبقه ونلزقه بسلوتيب جزء على شكل مستطيل مثلا نقفله بعد كده نجيب الجزئين اللي على الطرفين نحط نقفلهم برضو على الجزء على الهدية نحاول أن احنا نقفلها كلها ممكن أن احنا نحط وردة أو فيونكه أو أي حاجة من ساتان أو كده بتدي شكل جميل للهدية